عشان الواحد يزيد قوته آنى نجول لازم أنه يتمرن لازم يخش في الرياضة ومن الرياضات اللي تقوي العضلات والجسم تمارين المقاومة زي أنه يرفع أثقال أو يجرب تمارين الضغط سكوات تمارين الظهر وطبعا يهتم بالبروتينات ونظامه الغذائي مع التمرينات هذى فتعطي قوة جسمانية.